Mbóó a̱jma̱, atsú, akhu̱, witsu, majŋu, juan, migiñuꞌ, mijna guwa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ gu̱wa̱ꞌ i̱mba̱mu, gu̱wa̱ꞌ i̱jma̱mu, gu̱wa̱ꞌ itsu̱mu, gu̱wa̱ꞌ ikhu̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsú, gu̱wa̱ꞌ nítsú i̱mba̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsú i̱mba̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsú i̱jma̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsú i̱tsu̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsú i̱khu̱mu, mbás kíñúꞌ. mbáskíñúꞌ i̱mbamu, mbáskíñúꞌ i̱jma̱mu, mbáskíñúꞌ i̱tsu̱mu, mbáskiñúꞌ i̱khu̱mu, mbáskíñúꞌ iꞌwitsumu, mbáskíñúꞌ i̱majŋu mu, mbáskíñúꞌ <hesitation> migi̱ñuꞌ, mbáskíñúꞌ mijna guwa̱ꞌ, mbáskíñúꞌ mbáskíñúꞌ.